Mitovitovy amin'ny lokom-bolo ihany ny loko ny maso izany hoe raha natoraly ah de eo eo amin'ny telo na efatra eo, efatra. Fa raha ny artifisialy izany hoe ny mampiasa lentille ah any ho any amin'ny folo na roapolo arakaraky ny loko izay tian'ilay olona.